Mimba reta ivi otini va jaere ivi kuiti yepei varupiva oime jokuaraeño yogueruva reta esa jaereta oikua vi kirei uekavaera okaru ovae ivi ipau va rupi iyike rupi ovae vae jouvaera jukurei kuareta oikatuye jaereta kirai aguiyeara maratu oiko reta kua